No keia ano mele metal music ʻaʻohe mea e launa me iaʻu ʻaʻole wau mamake i keia ano mele. hoʻeha keia mau mele i koʻu poʻo, a ina hoʻoloho kekahi i keia ʻano mele hū ikaika ʻaʻole hiki iaʻoe ke lohe i hoʻokahi mea he aha ka lakou mea e ʻolelo nei.